ذات ليلة سمع موسيقار لحنًا غامظًا يأتي من الغابة، كان الصوت ينساب في الهواء ببطء كأنه دعوة غريبة لم يصنع مثلها من قبل، ترك آلته وقرر أن يتبع الصوت، <hesitation> متسللًا بين الأشجار الكثيفة، وكل ما اقترب كان اللحن يصبح أكثر وظوح.